Ñi netasheguem nagui damaxasooxotac ýataqta qaca aca lapaxañi da ntaunaqte na choxodaqpi nache nagui yi'oq da nuenaxanaxa na 'ima'

Ca yaqtaq sanem qa ña huo'o chaxaua da lalematataq ayem shenaxara saishera yalactaguera lalemataiq chaaye da lalemataiq ishet da tahia ca cahuem iot

Yi aýem ýapaxagueetac ýapi' aýem ýapaxagueetac da qo ivita da am ýi nache saishet da anuala ca n'onataxanac cha'aye avida da am nta'a qataq napi' nache hau'o ca adma' saishet da ýaqa'a nma' ca qoueta'a cha'aye cha'aye da huo'o ca ad'i'alaqpi ýaýamaqchiguiñi da huo'o ca adma' eda da aýem ýapaxaguenec yi ñapaxaguenaxala' ýapi'

Na 'ima' Argentina qalota na nvigaxanaxacpi huo'o na l'enaxat escondido qataq gato qataq malambo qataq baguala ýotta'a't na lvigaxanaxacpi na doqshe lvigaxanaxac

Na argentina maiche imaa ñañoco collochiyi ca yamaleq huetaleq ana alhua argentina yot aca lere ca shiaxaua nache huoo añi naneraxaqui ca huotaique coletaq ca shiexaua caiahuo caiamaxaleq da yotaca lere nache ishet da coletaq saishet da coletaq saishet cancalacateq so cahialemaxat cataq ena checahuu na shiaxauapi nahua na argentina nataqaen ihuen da huaca lere yachaxan da na uataxanaqpi

Aýem Qomle'c qaq naua n'aqtaqa setaqtapoiguilo qaiaca ca l-lla sachegoxota'aguelo cha'aye sachegoxotaigui na maiche ýihuo' Qompi

Aýem yi argentino l'ec salecteuo da sho'oxodeetat so nta'a ana sapiaqtalec Argentina L'enaxat San Martin so loxonec na alhua huetalec na argentinopi nagui

So hua'auchiguiñi n'onatac so'ottac sequesoqtac ana qoipaq qaq de'eda onataxanaxac ýataqta sapa'atta cha'aye da qaica ca qollec ishet da auqallem de'eda onataxanaxac

Aýem yiqopita quiyoc l'oc qataq na qagueta l'oc cha'aye ishet da qai'ot que'eca n'omaxa l'o na qagueta l'oc

Ca hul'lia naq sahiaha na ñahuochaxahuapi da ñamaqteca yaqtola ñiguilaq nache samaqchiguiñe cataq ñacheteq ca intonaxaq

Aye ýate'e da ivita da siquiaq nache ýatqata saýamaxaden da sa sioi' naua ýiuaxa'ye nache aýem ýamaxalec da siýoi' na ýiuaxa'ye

Na shiýaxauapi sallaxanecpi yi huo'o ana alom nache saýaten ca nachoxoyic nache saýaten da lachoxoyic ca choxodaq qalaye da imeuo aca alom nache ishet da ýaýateeteguet qataq ýaýaten da lqui'ic que'eca shiýaxaua choxodaq

Aiem cahua aioxo ñoqpita da sateñe que eca ñamaxaso da ñacona ca naponaxaq nache sareñe ca yoxo onaxaica nache saleqtahua eca naponaxaq

Aýem da maicha ýiuoshaxac da huo'o ca lapat lalegue ca ýiuoshec nache seuata'a da mashe huotaique dato ca lapat nache sasaxañi na laleguepi nache naloteguet da latoxo enauac na laleguepi ca ýiuoshec

Ca shiýaxaua chec ca nallec qalaxaye da sanaloqtenapec qataq latet ca chec nache ishet da na'axat que'eca shiýaxaua da sanaloqten da lquia'axac

Aýem da sootaigui ca peulo nache saishet da om ca l'anaxanaxat ana itaxaixaqui maya' da sauga ca n'onaxa nache maiche om ca l'anaxanaxat ana itaxaixaqui

Da ýiuenntaxa ana ichoxot ca ena'am laýajnec ca shiýaxaua qaq na doqshe enac inteligencia artificial da tai'a na shiýaxauapi huo'o da lchec cha'aye qaiogoxona qome ana lcat maye huetaigui enauac na shiýaxauapi nache qaica ca daqat enauac mashe huetaigui na shiýaxauapi ana l'enaxat inteligencia artificial

Soua pa'atrec diez vi'iyi huo'o da nqochenaxac naua na'axa'te qataq da aloico ana alhua qadapiaxalate na pa'aigue na netaña na shiýaxauapi huo'o na saýauapega da saýauatton ca auot que'eca alhua ca pa'aigue nache auot qataq ipaxaalec ca alhua saýauanapega na auot qataq naua nta'pi ýataqta ýalauat na shiýaxauapi eda da nqochenaxac ana qadapiaxalate alhua

Can sootaigui na huataxanaq aýem qaýamaxale aso nalaataxanaqte lcat da samaiquingui tanque de guerra aso aso aýem qaýapaxaguenec da samaiquingui qaq nagui qaca aca l-lla saýaten da samaiquingui ana notaxaqui sasaýaten da samaiquingui

Ana nanguishepi huo'o ana maiche lma' ca naña qaq sa ishet da huo'o ca l-lla naña cha'aye maiche lma ca naña qataq huo'o ana nanguishe l-lla da cam huaña nache saq oonolec ividapiguiñi da qailota'a aca l-lla nanguishe da saishet da oonlec ca naña

Ana nanguishepi saq en'a't da lañaxataxa cha'aye da qaica ca auot da sa ipejlec na alhua nache da qoýaañi aca nanguishe nache da qoýaañi nache ishet da daqaxaiañi cha'aye qaica ca etaxat qataq ana alhua daqaqta qalaxaye da auot nache qoýaañi ana nanguishe nache pasa'a da ñaxat

Aýem da senataxaalec que'eca nallec da sauotaique shishinaxana nache salamaxatchigui ca nmenaxanaxanec da senat chaq negue't aca lasheue ca sauotaique shishinaxana ica ca salamaxatchigui da senat

Huo'o da lqalaic ca huotaique i'ot aca lmenaxanaxaqui cha'aye qalota na qaiaxanaique lmalatepi cam auauotaique anaña aca admenaxanaxaqui nache da auchiýapegue' da auot aca lmalatepi ca auauotaique naña ca admenaxanaxaqui nache am sa qaiashenem da auot aca adalamaqte admenaxanaxaqui

Can aýem nsoqolec nache saq ýit da sau'a aso ýachaxan ana nmejnapi qaq nagui da mashe aýem ýi nache saxaañi da sau'a aca ýachaxan ana nmejnapi

Na 'ima' qaiuen aca nmenaxanaxaqui ýotta'a't na nallec lmenec cha'aye da huo'o ca huotaique deshiinaxana ca luenec nache luotta aca'aca nmenaxanaxaqui da huaigui ca luenec ñi oonolec

So cheta'ague qomi nuoduapi nache sanaýamaxadena't na nuoduapi cha'aye ýotta'a't da lataxac qaq nagui da mashe qalota so vi'i'yi da qomi' nuoduapi nache cheta'ague da naiamaxadeeta't na nuoduapi

Huo'o na naponaxac l'onatac na Qom nache da huo'o ca naponaxac nache enauac na ýalaqpi qataq na laýipi ýqaýañicpi tau'a ca naponaxac

Da n'aqtaguec huetaigui na Qom onaxaic enauac cha'aye huo'o na shiýaxauapi ýipi da ýapaxaguen na dalaxaicpi da'aqtaxanen da chigoqta'ague na Qompi nache qalota na n'aqtaguec chegaqaigui na Qompi nache yiqopita aýem

Na 'ima' ýotta'a't na lapo' na noýicpi cha'aye huo'o na choxodaq na choxodaq nache naýlo na lapo' na lauo'pi qataq na laýipi onataxanaxaicpi na lauo'pi huo'o da chapa qataq na cada'ac sallaxanec nache coma' na lapo' na lauo'

Da aýem ntonaqchet da yaloqta't da qaduardpi da anac nache qomi' naua'lo nache eda da aýem ntonaqchet

Da huo'o ca nqo'ona ca l-lla alhua cha'aye qaica ca l'onatac nache nqo'ona ca l-lla alhua da huo'o ca l'onatac nache ishet da deshiinaxana ca ýataqa iuen qataq na llalaqpi ýamaxau'a aca napaxaguenataxanaxaqui da napaxaguen

Can ñaq sa'adaxaatac nache sa saishet da camachaqca na'a'q da sanaxan cha'aye sevata'a da auot cha'aye na auot ipejlec ana alhua nache ishet da cada'ac damchigui ana alhua nache ishet da cheta'ague sa'adaxan nache da ime' da ýi'adaxanaxac nache sanaxan eda da lataxac dam saañi ne'na ýanguishecpi

Da dashe na qom llalaqpi ena lapel camcomichihue na noxonaxaq eca iaiaten da laloxon nache ishet eca ishet da davexan da sailavague da laloxon cataq huoo na nqueloque laxashianta ñaqpioleq cataq ena cocholeqpi caiahuoo na nshela na caiahuoo na lalachiqui ma daisteq na ñaqpioleq

Aiem yocopita daso taq na alhua chaye maiche yionataxanaq qataq sequetapi chaaye na alua' ishera caiachexotahie ena iottaa na nenaqtaqpi da cayiot

Qalota na natannaxanaxatpi hueto'ot na Qom huo'o na huaigui ana aviaq qoipaq natannaxanaqte qataq natannaxanaxat na hualliquiai lcheta qataq qolleguesaq lcheta qataq qalota na la'yipi natannaxanaxatpi hueto'ot na Qom

Aýem qalota so ashaxaicpi sividalec da semeteetac naxa huo'o so Menotti qataq Leopoldo Jacinto Luque qataq so Osvaldo Matildo Fillol eso so ñimeten da semeteetac qataq qalota so laýipi qalaxaye saishet sa'axat ca l'enaxat

Na 'ima' huo'o na shiýaxauapi lache taýa ca peulo lta'adaic da ilaique ca l'onatac nache deshijnaxana ca lauo' nache da sa lachec nache huo'o da lachoxoyic cha'aye ca netaña nache qaica ca etaxat qaica ca n'onatac nache eda da i'ot da lache ca shiýaxaua

Aýem yi l'onataxanaxanec ñi I'otapecna nache qalota na so'ot ndaxacpi n'onatacpi da so'otaq que'eca naponaxac nache maiche anac na ýaqaýañicpi da naýa que'eca ýi'onatac qataq na laýipi itauapi

Na shiaxauapi imaa leqpi calota na jeeq chaaye huoo na lachoxoyec na llalaqpi da cam ta caiqa da lonataq nache sanalohogue da lcohua namayipi nache da caica da cheq da vaica lonateq eñe jultaa nache jeeq na shiguiaxauapi

Ana paxaguenaxaquipi na sootaña Buenos Aires Argentina qalota na n'aqtacpi huetaigue aca paxaguenaxaqui huo'o na Italiano l'aqtaqa qataq huo'o na alemán qataq inglés ýotta'a't na n'aqtacpi qaq na qoyalaqpi napaxaguenalo naua n'aqtaqa na inglés nagui da napaxagueetacpi

Mashe sauana aso auaxai aso lapel qataq aso lacheugue

Ca nmenguet da n'onataxanaxac nagui huo'o na huaña da qai'ot so shiýaxaua lcat qalaxaye choche n'enaqtac nache so so nmenguet ca shiýaxaua qai'onataxanaxan so lcat

Da sa ñiminai' da saýamaxat aca ayom lalamaqte yi 'ima' da saloqonaxan nache sa ishet da sematteuo da semetaxateuo aca ayom huo'o aca saiamaxat cha'aye saqoue da huo'o ca nuenaxanaxa nache lhuotta aca ayom ýaýamaqta

Da lataxac na ýiuoduapi onaxaic cha'aye enauac nuoteeta't sa ishet da npa'aguetexa't ndotec da ntauatta'a't da huo'o ca iuen ca oonolec nache qaitauan eda da lataxac na ýioduoduapi

Aýem yiqopita aso ýiua cha'aye asomaye aýem ýauotec qataq aýem n'qopita nache huo'o na qoyalaqpi nagui nache sividaqta'a da qomi' ýi'

Nagui mashe sivida da aýem ýi qaq enauac so ñishitaique can ñaq aýem nsoqolec nagui mashe huo'o huo'o na 'ima' huo'o aso ýiua huo'o na ýialaqpi qataq ýiaudpi

Aýem da mashe qoioqtegue da sa ñauane' ca ñauochaxaua nache aýem ñiqo'ona da ñamaqtega camaye ýaqto ishet da samachiguiñi

Aiem cam ayem noxotoleq sa sahualeq cataq sahuanapexa na lañoxoqui na qom ndoteq na dalaxaiq lataxaq na doqshec da ivita ca na loñoxoqui ñe onoleq nache yott ca naponaxaq enahuaq na nahuo'o nache caiqueleq que ca loñoxoqui na onoleq caxana ñi aiem sottac ca naponaxaq yaionat ientaxanaxahua na ialaqpi cataq ihualpi iquiahua

Na Qompi huo'o aso l'asahaxanta togoshaapec nashaxac qaiashaxaatac aso l'enaxat nqueloque qataq huo'o so nashaxac l'enaxat pon